په متحده ایالاتو کې خلک مختلف سپورتونه نه خوند اخلي په شمول د لامبو وهل، <hesitation> د بایسکل چلولو سپورتونه، هغه سپورتونه چې د کمپ په شکل ترسره کیږي لکه فوټبال، بس بال. معمولاً په یوه ټولنه کې خلک پکې لوبیږي.